<hesitation> ס'איז דא פייגל און קאטשקעס וואס ס'קענען וואקן אויף וואסער, אבער נאך עפעס וואס קען וואקן אויף וואסער איז אינסעיקטס, און די סיבה פארוואס זיי קענען וואקן אויף וואסער איז ווייל זיי זיי זייי וועגן זייער זייער ווייניג סא די וואסער אזוי ווי קען זיי האלטן.